إذا كان عندي فرصة للسفر للفضاء راح أوافج على طول، الفضول الشغف في <hesitation> معرفة كيف يكون الفضاء، شعور الطيران بين النجوم والكواكب كلها أمور تفتح لك آفاج جديدة، أكيد راح تكون تجربة ما تتكرر خصوصا مع التكنولوجيا اللي صارت متاحة كل يوم.